<noise> Legioma arakaraka karazagny fô amin'gny akapobegny eoeo amin'gny <hesitation> herinandro ekeka agny legioma na roa herinandro tegna fa-a-faragny hitehirizagna azy izy avy eo tsy azo hanigny eky.